Utɔ umɛn itarwɛɛ ĩdowe unum, mi ivang ijɛ iki ikumen imba, ukama umɛn itirhi ni ifɛn num izĩ ĩgbisha anang iram, irhɔĩ acici, ni irhɔ̃ĩ agam ipfuma ni ĩdɔrhi ikpiĩ don umɛn ikpo iker nu ifɛna andɔka uzuwa ivang mɛn iki itirhi irham ukokuma inaiutseki ivang inai iki igba, uso umɛn ĩmba ĩgbara agamanɛ nggu acici ipguma imani ipiĩ we, umɛn ĩba imaa ni iwosha, akoi ivang ikan irham agarhe, uso umɛn iki isaki isai ni irham agarhe imbo imaa irham agarhe idɛɛ̃ itui amɛ̃ nu ukoi ĩmba itsui amɛ̃ nu ukoi imaa ni inai iutirhi isai irham abuurh-bvurh nakɔ, utɔ ukami umɛn isai mɛn iki ĩgbɛr nu farkoa umɛn iki isaki itsuã akɔ ing goshe uon umɛn ikpo imang umɛn iki inggoi itsui na abvurh-bvur ha. Mɛn ki kpoo seng igubɛn sosei baya nimi inai ba tɔng igba mɛn ba tɔng zi kau nga ba tirhi mɛr akwai agou mbi mɛn ki saki itsu mɛn ba goi mbai tsumɛn bani rham mɛn ba kau irham abɔɔ asaka tsu nu numa mbɔ ka kau rha so abɔɔ kei sei ke mer akwai ago mbɔ gɛ agouishasha tɔ agou ishasha harɔ awu gɛrhipton mɛn ki saki tsu nga nga ba atɔng amaanga afɛɛ inyin mɛn dɛ tsumɛn akɛ so that nga kpo ikpii acisha so sei nga bawu afɛ avaa zuwa ataar mɛn irhi torhi tsui aibi na bvurbuur na gefe kpu abvurbuur mɛn ba ni maa abvurbuur nu mani dɔrhi zi mɛn ni itsem ikau itsem mbɔ kau itsem har itsen sosei nggeɔ ba imer akwai arg anangakɔ ka si mɛr a dzurke ba mbo buui sake zi ani gwiitake ba gwiita na mana naa iyɔ kɛi nga ba tɔng amerha. Tɔ ngɔ nyangɔ ko zuwa ivang mbɔ ka dɔra zi tirhi gwiir mbɔ gɛ a zi ni tsesu ubĩ diki nyim na tsũ din vaa tsũ din taar abɔɔ saka tsu diki ivaa bayani mi mbɔ ba tɔngamaa irham keshi keshi mbɔ ba maa irham abvor maa itsem abɔɔ zimbo ni izbi abɔɔ zimbɔ ni imarha tɔ imarha sei kusa fẽ wu tɔrha na buurbvur kanike ikɔ mɛn korhu shirhi na buurbuur ha mɛn ba tirhi gbɛr mɛn abɔɔ saki tsu ineu ba tsumɛn ineu ni mer mi dɛɛ ni gbɛr abvur na gwhɛ̃kaci tsarhã ba ni iya ko kuma mɛn tsikamɛn ko adaa vaava tsarha ba ni iya mbɔ ba tsa ba ni iya imainer kei ni izhi duk mɛnna kau kusa fɛ̃nyin nggu itsɛm soo ivang ki gbɛra bina inai ba tɔng irhengge mɛn abɔɔ saki dzuna ki rherhɛ mɛn ba dzuna ki rherhe mɛn saki ni gosha. Abɔɔ zi ni izhi abɔɔ zi na abuur tɔ nu ufɛ wu kop anergwar kani zuni kgɔ̃itsem ha mɛn ki ni hgɔ mɛn ba zi hgɔ kame mɛn sai hgɔ̃mum saki zi tarh urɔn don mɛn ni ze kpui na ayaa ayaa ba zi tarh rɔn inuma ivaa ko inama itaar mɛn ba idziu dziu na adɔka mɛn kamɛ mbɔ dɔrha za ba mum mɛn yi ngɔ ni fuma ka tser saka bani tsarhĩ itsem ha ka tser ba ba tsa itsem ha afuma ni nu fur idzu ko nu udzor mbɔ ba ba fuma kpɔ awɛ̃to mɛn saki ni dze idzu ni gɔkpeka mɛn ba idze idzu ni dɔkpe nga ivangyɔ amɛn ni saki dze nu karha ataar abɔɔ karha anaa abɔɔ karha atɔ mbɔ ba dze idzuha zi dzu kame mi dze ziti idzuha sei mi tabata kata utsɛm aso adɔba tsu amɛ bingha nu rha. Nga ba tsu amɛ bingha nu rha zi fusha abika dze ka mum itser ha mɛn ki zi dzu itsɛmha mɛn ba zi dzu itsem ha ba ku tser kuha kayɔ mɔ on mena saki zĩ ni zu itsem ha nutsuka sosei tɔmɛn ba zĩ dzu itsem ba ivangyɔ kpe iserh kpɔ kame mɛn maa ivangyɔ kepe si sarh kpɔ mɛn ki maa ni bemengha ubin ni iya ka tsɛr ka saka zĩ tsã itsem nga ba zi tsã ba ba ba ughɛ ni iya kiho mba ka terhe mbɔ ba ba tɛrhɛ atsusa atsatsa ku akoko mɛn ivaa ko itaar ni iyaha mbɔ zĩ terhi itsem ha nggu utsɛm ko kuma mbɔ iya mbɔ ba tɛrhi itsem ha a sitangge ga ngge wisha mba tɛrha ngge ba ikoi ngge mbɔ sata zi fuma ananga nyin na sarh kame mbɔ, tsã abarhi iya de mbɔ kani korhe na mana tsã bani iya aka tser baya mɛn ba dzu imaamɛn akoko saka zi mbɔ ikwer akpa. Mbɔ ba zi mbɔ ikwɛr akpa mbɔ ba kwer a maa ina kũ akpa kiha mbɔ ka zi kwɛr duk nawu itsemha atsã kũ aba ni iya tɔ abɔɔ bi tunani ko kuma abi itsei a saka a kngge ha a dzisuwe abi kaba tɔ itser ayike mbɔ ni iya ko kuma nu dzorha amma abɔɔ bika wuna amɛn kika zei a saka zɨ agbɛr yiki zeiya a saka gbɛr yi ki zerya za dzisuwe akoko abi abika zhembɔ mbɔ ba zĩ zhe mbɔ ba gashuwe mbɔ abinha kishoo na mana kũ sorha ka zi gwɛwɛ rhu ubã kame mbɔ tirhi gha mɛn saki fɛnnum ko kuma ivang dzowe <hesitation> zake igbɛr abin mɛn saki gbɛr idzowe nga wu inyin kama daya bisan goma kenan men gbɛr nyin nu sɔka dzowe nu church anai dosurnu. Kame mɛn tirhi gha ubina ba tirhi mɛn gha bima akwai wɔ mɛn ki gbɛr don mɛn gbishi iyɔr mɛn ko kuma mɛn gbɛr igisha ni ivang mɛn vil kau abin na kang kama izhi mɛm ba tɔng gber mɛn izhi ka tser mbɔ ni kɔng izhi mbɔ ba kɔng tsa ba ba ba tɛrɛ gɛ koi mɛn sai fe iyang atsei mbɔ tsũ ashapa atãi don a yernum mbɔ ka wha nu usi mbɔ ba tɔng amaa nimi ha na mana fe na kai kulikuli abɔɔ kaĩ ayanga goshe abɔɔ kaĩ on mbɔ gha rhi iya mboɨ kpɔ ker iyorh mbɔ ba ge mbɔ dze mbɔ ai dze a ker mbɔ ifitem kame igbɛr abinabuurbvur mɛn abɔɔ ni boo idzeiwe nga afafa abɔɔ awhii rang amma kama irha mum mini mbɔ don use kada ivang ki gha kpizi ni gbɛr ki rheirhɛ. An amma kiha nga ngge ki wurha fafa da ker mi ta igu ighɛrɛ ki tsu bebe mbɔ agɛ mi whirha igoshe ko kumami whirha igha uboi awu bina nyin ti imarha ishaa ko kuma nu da mɛn ni gbɛr ibo ni mani we ngge ugba sei iveng mɛn ki bee bitser nggu ake mɛn dɔrhi itsu isɔng mɛn ba tsũ sɔngni mani tsũ wumɛn ki de tser nggu kpɔ mɛn ba be wha mɛn de wha ba dzowe izuwã mɛn dɔrhi dzowe mɛn ta tɔng imaa mimiha mɛn ki maa gefe kpu imarha to nu gefe kpu mbɔ ugero duk mɛnna gbɛr rɔnga nyin ha amma cɛrɛ azamani ku ba tsiã mɛn kpi iku ubin igɔɔ nasara mɛn gbɛtu sisa itɛrhe kɛ ba koi mɛn kpi ku engine kpu unasaraha mɛn ba for kpi tsã ishang zi mɛnbatsã ishaang zi ni iya ka saka si surha ba idaa isurha nganɔ nga kũ imer kũ barhi iya. On mum ba gbɛr ishaanga amudu avaa irherhɛ dze tser agbɛr avaa nga awekkeci mum gbɛr ko nguwuko atɔɔ̃azi goshe ka membɔ gbɛr wumɛn ki gharhu ciki iya kame mbɔ gɛ ufɛ̃ nyin zuwa fɛ̃wu unaa imer itsingge iya sosei kame ngo zĩ idzur suwa ma kau gu abɔɔ ani goi ubin gha kpu kuwe ngge itsu kame mɛnzi sei sai mɛn korhu lura sosei on se ivangmɛn ki gbɛr abinamɛ ki tsia mɛn gbɛr kimba don mɛn korha amfani ni gber don abii kimɛnki tsu niba kame inai zi so mɛn ki tirhu kera asumɛn ni tsu shinkafa tɔ ishaaidɔn na nɔmen kini kau ba ni ivang inai tɔrhɔk tɔrha mɛn mani kau sosaidon nga buurhe imer. Akoio ishai idɔn iyɔɔ akau nu ufɛ̃ uwuunaá nu uba ukarshe uwu untɔɔ̃, uwuha, asaka avur imerh sosai, ukami ufɛ̃ uwu utɔɔrha aki igbɛr abvurh haftĩwã ni iya ha umɛn iki itirhumen ighigha, utɔ umɛn itirhi igha iyiha, kami umbɔ aba atirhi igbɛ abvurh ha ni ĩdorhi itsĩ uwu ucen utɔ uwu ucen nuwɔ umɛn iki kau ni amgbashia rɔ umɛn ãmba itong iirhi aghɔ unggarhe he ukami umɛn inirhi nu ubiĩ uvɔ̃ nu ushinka fa, sha idɔn iyia, iki itirhu nggeimɛr umɛn iki izi ina uwua umɛn iki inã awɔka cimɛn nggu umɛn itsikam man nu atsɛ̃mɛn umɛn ini izi ivuna ni imba ikpo abiitser, akoi ubin nukpɔ umɛn iki ini iyisa age imoi, wato ukpui umbɔ aba ayisa akatserh, ani ize ukpui aziã ani iɔnunga ni inai ukuwa umbɔ aba azia aoi, uko kuma umɛn ini igɔr ngge, ididɔna ong akũ itok mbɔ adɔna umbɔ aba tirhu mbɔ nu ukpecka nu ukpui mbɔ ha asaka adze nu akara utɔɔrha Awɔ asaka akeri idze don umbɔ akoi ifɛrhɛ iyɔ umbɔ aka isaka korhe na anang idɔsu unum utɔ umbɔ uba zĩã adɔni isha idonrɔ, dɔna dɔna dɔna har akara anaã ivang iyɔɔ kame umbɔ usok. utɔ, unga ababa atsiã ufɛ̃ unum ukpuku utsu abi uduk umɛn ina izi itsuabia, a koi ufɛ̃wɔ unga ababa atsiã umɛn iki isaki izĩ ipesa nga agau ubiĩ akei umɛn iki inggoi don ni isha-idon na. don agɔu ebiĩ ha ukashi-kashi sosai, amma abɔ usakaci urhekpɔ umbɔ aka fɔr ikurha abima kia adambɔ ungo uba ukau abin ngo azei, umbɔ akau na ashishĩ, asi itsu mbɔ abina, asi itsumbɔ agɔu, si igbishu mbɔkpɔ amma ung uba uzĩ ukau, nu utsu abi nu utsi agɔu ubiĩ hã ake akpiĩ don abina azei ake aba zei ungo ubɛr uba ni iya umbɔ age ungo ungwɛ igwerhgwerh ii umɛn ihweng mɛn akoi igwerh-gwerh, <noise> utɔ amma abi uvaa awu igherhe nggu inyar ngge itsu ungo ugbɛr uba ni yaa Aka ahweng mbɔ anang mbɔ aki itsĩ na amana ajima abin ni iyango umbɔ aba ajima abina kuwa, ungo ighaɔ kami umbɔ aba itsĩ ufɛ́ uwu utɔɔrha utɔrhɔk u kami umbɔ akau irham ikenan iki ifa, ukpurhu unya abina aka amake, nggea itsu, unum ĩmba iki ikau abin isaki ikpo abin sosai don ĩgbishuma ake ikapũ inang pfung, imba ikan unang pruã unga awu ubina nying nggu ugarhe, utɔ ugarhe umɛn ikau nu uncen, unang pfung, umɛn ikau nu uncen. unang pfung, umɛn ikau nu upfung iki ikau nu upfunga, use uni izarhã umɛn iba ikau unang upfung nu ufɛ̃ uwu utɔorhainai iki ikusu ngge siso, uwɔ ae ikpea ukami inai iyɔ ipfuri iba, amma ungo uba ukerhu ngo ikan unang pfung nu ufɛ uwu unãã, inai iki idoi ififitem uko utɔɔva, ukɔ utɔrhɔk na afɛ̃ akia ubade ukapɔ Unang pfunga aidɛɛ̃ akera uko inai iso uko abin azĩ bubar na ukama umbɔ ina nu idɔi nu ibũ ri iya, umbɔ aba zimbɔ ubar na umɔ̃ usai dai umbɔ aziã abvuĩ we cicinga na mana aneke urhogo ku kuma unan pfum ma, ake adɛɛ̃ akɛra na abĩ. baya nimiã unga aba atɔng aseng adɛã nga, inai iba igba ayerha kɔ aizɛ, utɔ, ayerhe ha aka ani izɛ hanɔ unang upfung ha ai deã kera uteki ivang iyi h umɛn iki imba isĩm nga. umɛn imba ikau nu ufɛ̃ uwu utɔɔva ukana ufɛ̃ uwu unaã amɛk akikai iba rhogo aka, unang pfung ha aka atar adeã nga. unga aka itar adɛɛ̃ ukamin ufɛ̃ uwu utuĩ utɔɔva, uko igoshe. ungo igoshukɔ nu utirhi igbenasu nu irham iyi ngo uku upfu ukau irham iyi uvaa nggea itsu abina ikishoo ikini akau ha Ambɔ akan mbɔ inei ugbɛ̃ inei ugbɛ́ hã akuwa umɛn ini ikurhu ugbɛ̃ nggu ukpɔ uko kuma umɛn ini inggɔr ngge uturharhe ukuunuu. udon ukongo utɔng ni nɛngu umbɔ aba ani ikurhu ugbɛ̃hã, ungũɔ ishaar iki iba ikpo ungo. Amma unga ani itsu uzau utotonga wɔ sosai umɛn isaki ikau nga ni ivang umbɔ aka ani itsu izhĩ. umɛn imba ikau inei ugbɛ̃há, unga asaka avura nga umɛn udon use? Umɛn ikau ni imani itsu, umɛn ikau nga ni imani ikurha anfani nu ubingha, abɔ ani igoshe abɔ akuma ani ikũ inggea aniikaĩ awarha ani igoshe nu anan izɛ aba goshe nanang izɛ na akpo uhwɛk ukpua umbɔ aka agoi abi uko agɔu ubĩ, mbɔ aka korhu tamame utaka mame ubin mbɔ aki ideã ikpo na akurhu ushiri ukpu na kang. ukama inei ugbɛ̃ umbɔ aba ani imaa, akoi inei iki iterha umɛn iki ini ikapa mum iki indeyuwa ni ivan nga ige, umɛn itsu ngge nu abvuri bvurh Umɛn ĩba ngge na abvuurh-bvurha, unga aba atirhi imɛr, anĩ aba ani ikpasha umɛn isaki izĩni itsu agɔui umɛn imba itsu agɔu ubiĩ hã unga akpiĩ ubiã na amana atsu ananga adɔng udon inei ha imɛr damuwaba ngge ibaimer akoi ivang iyɛ umɛn ikimi imgbisha ngge, unga aba atsiã asatia avaa, uko ataar, umɛn iki isaki izĩ ni ikpɔta ing gwirhã ko umɛn imba ing gwirha ngge, umbɔ atirhi itsui agɔu na asati akika avaa na zuwa ataar ha, akoi abi kɔ nggu aki adzidzi, ake aba atirhi igha inepa, umɛn i hada ke nggu amɛ̃ umɛn imba itomake nggu amɛ̃ izĩ itsu na agɔu <hesitation> pesa ake ni inepa, na adzidzi ha akpo ikpea uko ake atĩ rhã niziu akika dakwuwe ubingha umbɔ aba atirha na aneke inepa unga aba atsĩ ni <noise> ivang ikẽ, ivang umbɔ aki ikɛ inei Nunga akpo ibude, unga aba akpo ibude <noise> amaa iyorke ani isita, ivang iyɔ, ungo inya inei iyɔ iki gbupa itɔ irhengge utɔ akoi ubinmɛn iki inii ikurhu nga ivang iyɔ umɛn iki isaki izĩ itsu agɔu uko, umum imba izĩ itsu agɔpa ikɛi ipesa ake, ungo unya uge ai akpe, utɔ unga ani irhige iker aboka aki itĩrhã, ake aki ikpina ake aba akpinuke ni ivang iyɔ ukami unga atirhi idze idar amma abɔ abia asi igani aba asi izurmbɔ usua umbɔazia adzur inepa asitiwe ni mihã umbɔ age ai ikpombɔ inei nu udzuha, umum isaki ĩgor ingge ufɛ̃ uwɛrɛ uko kuma amɛ̃ akɛrɛ ikpom inei sosai, amma iki isi isaki ivarhe izĩ itsĩ mɛn na anang akia iki ĩdorhi imba itsu agɔu ha ni imaata iki imba itsu agɔu ha ni imaata, idar inei iki itirhi idzeka, iwu ra anggɔm sosai, iki iwura anggɔm ma nimi. Iderh iveu ke dzeka akwai agou gɛ gou ikei nu ba ufu kpu akɔ mbɔ saka hada kɛ kpe dze serh mbɔ dorha zi atsu agouha tɔ mba zi tsu ider nga dɔra ba tirhi papa aibiha iki tar abɔɔ diki inaa abɔɔ diki itɔɔ̃nu ineu ha kame mbɔ tirhi kɔng mbɔ bani kɔng ha kei mbɔ nya mbɔ idaryɔ nggɛ kini dzeka ku yeu a ni nyanga decewa mɛn si kpo mɛn ngo bani kɔng yɔrɔha yi ghbashea ngɔ bani kɔng ninu tsuke abiiya agou akiha mɛn kini pesa kɛ mɛn ba ni tsu mbɔ kɔng ake ake mba ba fun ivangyɔ engine igɔ ka ku ba ni gɔka tsuwe ishae nepa afɛnɔ mɛn abɔɔ saki ni fuma don ibu ikpɔ igha ivang inoi. Mɛn ineba mɛn mba gasha ivangyɔ mi saki kũ zi dzowe nerh isarhe wuku doduwa nan unum na nang ifɛnnum amaa kerhu wamɛn dza mɛn iker mɛn ki vii kau naakang ko kuma nu num a tomuwa mɛn iker don kada mɛn gharhumɛn ighɛrɛ na amɛ ka ba tɔmen tirhi gha ineu ha ni mi ivanggɔ utsemum mɛn ba bee gha ishaa idɔnha na tɔba nga na shaba mɛn dɔrhi gha nggu agwhekaci ineuha ikɛr a saka gha shapu mɛn ni mi wha nggu afɛ <hesitation> nang ifumha mɛn ki kau don nang fumha awu bɛbɛna wɔ kɔ sebina ngɔ iwhaɔ afɛm, akwai boi nga mɔ gha mbɔ arhebo mɔ duk abin ki rherhɛ kawei kasi tarh kumbɔ anang fumha ba. Ba be hada nga nggu anang fum ha afɛ nga keno ngɔ jerh anang fumha afɛ bii ngɔ ba bsɔ banyin neke nga dɔng ɔrhu hada nga nggu binha tsu konga mɔ ngɔ ba gha ineu ha ngɔ jerh afɛ ha wha ngɔ itsasu ngɔ kerhe ko kuma mi gɔr gɛ ngɔ shurh na nang fumha abɔɔ a saka ni dɔɔ akaĩ abin igoi ka zi izɛ mbɔ ba kuzi izɛ ha kowa ka saka kpɔ mbɔ ubin mbɔ kai kpo ubin kutsu mɛn yisu wuhani kpai mɛngge viba mbɔ ka <hesitation> ize yiha mbɔ ka kpɔ nama boi abin dzau goi honga na nama goi abin ki zi rheirhe nu kasuwa da ba vii dzau numba ni iya nggu abina kiha mbɔ ba whɛng mbɔ gɛ ĩ iya ko utɛ adzeku kasuwa aba na nang izɛ kena abɔɔ ka saka shaba ahrerhe za goshe mbɔ ba zi goshe na kpo izɛ yimbo ikei abɔɔba goshe na wha aɛk abɔɔgoshe na korhu ubin ku zei dungbo. Nggu aghwɛkaci mboni iya na kpo igha bibinga zezerekpɔ tɔ abɔɔ nu ciki abina mɛn ki kau kishoo a saka tsu don mbɔ fai bukata wɔka ci ni mesa mɛn saki tsu nimiha ifai bu kata awɔka fai imeng imesa goi atakadu imesa ki seki goi abin itseng mbɔ na abada kose bina ku kunshi ka fai na nong imesa kitorh akɔ tsu goshe don abina kiha abina kɔ kɛi mi zame ake itsũ on reshi lafiya iyor wɔkuci bai whong ko iyɔr ngɔ utɛ ko iya bai whɔng mɛn saki tsũ abina kwɛr nu ku atsekamɛn zi na nang iner zi nya iker yorh mɛm mbo kai neta na nang inɛr ha ivangyɔ awɔkacɔ ivangyɔ mɛn aka kũã ngge itsu ko nga ivang akpe. Ngɔ nyaɔ abɔɔ ivang ubinha mɛn ki gha zi maa mbɔ ka rhiga kwer atarh kumbɔ kisho ka ghau kumbɔ ni ikpu nu kosebina sedai mbɔ dzeu mai ba gba ngge rhi su na abii waa koma agam aki abuardɔɔ mɛn ki sakini wha akamu nggu ake mɛn ba kau abuardɔr ha akwai ivang mbɔ ka zi gange ake ba gang na ke gang na kɛ mbɔ ba maa ike ha abvurdɔrha ai bude ba sanyi iyor kɛ yasi iyor kɛ ivang mɛn ki zi tsuke abi na ke kei ba zi tsuku kumɛn abi abuur dɔrha a saka guibɛn kpunyake dɛɛ ku biteu akɔ agambirha tɔ gambirha nɔ awu wuku biwe ki saki idibi ivvinng we ake. Khɔm, igha, duka nawu ubingha ha na aghwekaci naka kũ nga ba ba tsinga ni ivanga ka kɔɔ anaa abuur bvurha kishoo na buurdɔrha ngɔ nyaɔ ake ka mai zezerha ke si vii tsumɛn agou mɔ si vii tsumɛn aibii mɔ mɛn ba zi tai kumɛn aiibii ibu nggu atɔ na abuuta bubin mɛn ki tara mɛn ki fuma ake nu uba mɛn ka rhe ake ha zi saka ngawu nu memako aibii ibu ngge tsu mɛn ba gbɛr akiha ba fuma se ke wha gbamɛn dɔrhi kwer kama mi ki rherhe ngge nu daa mɛn saki ni gbɛr iboo tɔ ngɔ nya abvurdɔrha ni imarha mɛn saki ni boo ake fuma. Na buuribuur amma ye yaye ka ba tsiya mɛn saki ni ku ishaa nga leishoo kã ba rhi iya mɛn ba kũ shaanga ba rhi iya kama ka tsɛr ba wuni kikɔng ko ka tsa wurhi kikɔng mbɔ ba jeu abina kirherhe dzisuwe itɔma nu anang idɔsu mum mbɔ ka dzisuwe nimi kame mi zi dzor suwa abina ka maa ke ngo debu iya.